لو كنت مضطرًا لأكل نوعين من الطعام فقط لبقية حياتك رح اختار رز ودجاج الرز لانه ايه سهل التحضير ويعطى الطاقه والمرونه مع كل الاطباق تقريبا الدجاج لانه مصدر ممتاز للبروتين وممكن تحضيره بطريقه مختلفه سواء مشوى مجلى او حتى في الشوايه هذا الاختيار يعطينى تناوب بالاكل